भाडक अपाटमेन्ट से त अपनुअय घर ठिक हय का काहेकि अपनो घर अपनुए होत हए । अपनोघरमे त अपन मन्से अपनो मनको सजाए सकत हयं बाके कैसे करके बाके परिवर्तन करन हय बक औरे हानी बनान हय कहेसे अपनय <hesitation> बनाए सकत हय अपनो घरको मालिक त अपनय खुद हुइहएं ना तहि मारे ।